أول حاجا نفيق مع شروق الشمس باش نستغل الضو متاع الشمس, ونخدم فيه خدمتي, ونقضي فيه حاجاتي, بعد هيك نولي نستعمل حاجات يدويا باش نوفر الضو في الليل, كيما شمعا وإلا مصباح, وإلا نولي نشعل النار في الليل, المهم نوفر أي حاجا بأي طريقا, باش نضوي الدنيا على روحي.